<noise> to̱o̱ ina pii ri ang an wato moo maz gə, mona pu dəllə roo an, gagbaa a gagbən diga apu firirik, saa noon saa rigən saa kolən nak wato waktiya aa ezeroo wato waa topazo sə har saa dakənaz apu naa damuwa pa. Kala ai anya aka go'rəgən deidei kala ina sam too yakamata too aka go'rən, aka go'rə gən deidei, ina marii pu go'ok naa iiz aa ezirən, ina ka arkəna moo gbaman piipa, sei dei ekigə, moo mon <noise> mona go'rə ma roon rigaya gə. To wakatiya aa ezirə nii pinak nii i gan naa do'ga marik bisa ga wato rigəta ni moo ri'gət dələ te'ka ana at tə wat bisaya ina marii i doo bonge n gə inaa rayuwa rə te'kan səni moo rigən nak, sə ni a bo'rəkənak, to̱o̱ wakatiya apu sam Waa tpa wakatiya ezirə naa gbama moom az, too irəm ina eni pii ni piik, rayuwa ma piini piik. Amaa mona ka zaa sə mona ka zaa monaka rə do'gəta pu, too zaa gə gə gəbən rə senzə pu gook ni wato ni wakkatiya pin, gbanzəz eki rə pa. Koo ni a bo'onak sai dei a riik naa baar, a riik a riik riikakək, wakatiyan bo pin wakatiya ezirə sə bo pinaa gbama boomaz, ina boo bo'rən a an, ina boo bo'rəna an. Ina bo toməna an. Mona geegən to'wessa we sə mona i gau naa doowi wessa we sə mona gee na to mona geegen naa to'gə wakatiya koolən naa doowi naa doowi naa doowi sii koolən sii gau sə zok yagnən kaa, sii na dakən sə zok yagnən kaa, koo ipu naa koo sundume uri yeedi uzarəpa sam, sei dei ina mooi assə mu'kan dəu go'nəma moz umrə sii nii bo'kənam, ur pu ɓes, too, amaa monaka zappupu sə monaka zaa sə wi ina zai rə dəkətəpu, too sundume i attapu sundume gəbən, i zai rə cenzə pu, ameek ni a bo'kənak pa, sundume a rooi Izaa mo'nii es, ina ninka a bo'rəbon sə gau səka gabsa, ka mo'a pan, rikak zaa rə mo'sapu ez, ri'gəta mon a ri'gət maa, aka ri'gə dei dei ni doka aa eri saa ni a ri gəg pa, to zaa rə cenzə zəpu. Too, in una wakatiya aa eziro bisa ga nii a pin sə a gamn səə a paa bən rayuwwa aa ezirə sa wakatiya ah ezira bii pu eskəna sembe zokrəzzə saa gagbəngan az. Ina aa eri ang an rikak saa ka sundə aka monge do'a aa eri boo ina bo go'rən, aan, ina bo toman aan, ina ni bo goonak aa ri'ang ak, ni bo go'on ak, amaa ina roon naka zaapu es zaapu ya'rəmba rə, pu ya'rəmkarə, pu ya'ramkarə, pu ya'rəmkarə, too wi a mooi i rektətə pu deidei ara sam soo sə kala anya esakkak gə, zaapu naa ina doka naa a pe'ek yaku eni, saa pe'ek wessawe ari, rikak a pe'ek rii eopa, ina sam mona ka pe

Ni dokak, ri'ang gə gə rikak kak, doka boo moo ra'ra', amaa rikak a gəəpu rigaya gə. Too irəma ri'eki uki sə, wato kamtəə, billa saa ka gee kuma mona ka gan maa aka go'mən zok tan. Monaka gan aka gɔmən zok aka monge sə ri'ak gə rigajiya kaa, ri'ak ina roon gə goopu rigajiya səa a a go'məkən zok ri'eri, zok gomrənk tom. A too pita ka bo'ra pan maa gag bo’ rəka, ara pita kumu ka kisən pak esak kak zak sə rə kunuu zaapu roo es. To wakatiya moz artə ya'rəmpu, gbam artə ya'rəmpu. Too a kink swmbe məma ri'eki rə paapa, too <noise> Too irəma ri'eki uki sə wato kamtə billa saa ka gee, kuma monaka gau maa aka go'mon zok ton monaka gan aka go'mən zok ton aka monge sə ri'ak gə ri'ak gə rigajiya kaa, sə aa go'məkən zok ri'eri, zok gomrənk tom. A too pita ka bo'ra pan maa, gag bo'rəka, ara pita kunuu ka kisən pak esakak zak sə rə kunuu zaapu roo es. To wakatiya ooz artə ya'rəm pu, gbam artə ya'rəm pu. Too a kina sembe irəma ri'eki rə paapa, too <noise>